Manahaky ategna tia mamaky boky ireto izao da ahalala raha maro io. <noise> Mampa-tanjaky gny saitegna, ndre ino ndre ino raha iadianao fa laha fa anao mamaky boky da manakevitsy avao. <noise> Da mampivelatsy ny sainao. Ny sainao zany laha fa mamaky boky anao da tsy raha teritery fa malalaky soa. Manam-pahalala anao izany. <noise>